Misy koa karazagna palitao a dia samby isan-karazagny, indrindra fa lilahy manko tena mampiasa ananjy io aza, dia ny palitao a dia misy karazagna palitao findao mivavaka, misy koa karazagna palitao mihaza dia ampiasaina amini hoe famonjianana mariazy na sagnatria aza hoe misy fandivegnana misy maty, dia misy magnatao palitao sara olona am'zany.